يعني إذا أنا طباخة يعني في مسابجة حج الطهي <hesitation> بجدم لهم كبسة بالدجاج المميز <hesitation> لإن الكبسة يعني من الأطباق الشهية والمحبوبة يعني عند الناس، بجدر أضيف بعد لمسة خاصة يعني مثل بهارات <hesitation> سرية أو صوص مميز مع تجديمها بطريقة جذابة أعتقد يعني إنها بتعجب الحكام وتترك إنطباع جوي، الطعم واللون والتجديم كلهم مع بعظ يعني بيخلوها ت- بيخلوها فايزة.